أفضل الطهي وتناول الطعام بالمنزل لأنه يكون نضيف ومعقم وما أستخد الزيوت المكررة وأستخدم ال <hesitation> خضار الطازجة والمواد الجيدة ما أستخدم أي نكهات صناعية أو بهارات كثيرة علشان <hesitation> تميز الطعم مثل ما يفعلون بالمطاعم أحب إني كل شي آكله طبيعي ومفيد.